Bueno, ya´a no nani poblado ya´a chii io kua´a sartén, ioga sartén kuu sa´ayo guisar, ji nuu nani jií nuu estuu te io sartén ja ku xii nu ñnui, nuu ñnui te io sartén nuu kakaa jii io sartén teflón, te io sartén aluminio pro yora chii kasatio maa ñnix kajotion ñnii, no nani jii sartén ñuu cacerola ñu´u.